Un dame jun un aceite yikaxhiura ndidan nenu ña'a keno ihó nanrá ihó ho ninka ndiya pullo, yo uun aceite vegetal ke aceite vegetal chine jine ndeda tu anrei achi nayii mejór, gachi iin na yi natural ha yivii noña inka chi chí ngueno gan aceite vegetal achina yii ngun he muy nguiga nutriente deninika daño nguxete nriu atuu atuu kue kuichi aciti mini iin ni aciti nuu yin ngu fabricado ye'e nguando atunga yunatio ayii, ngachino nayidi aciti yii andi inka nguichi kindame aciti andeme jun de capullo iha yin ayimi iha nguado la patrona andunka yii meya yí injemenio nenrá.